विषयन की सूची बहुत विस्त्रत है। जो विभिन्न क्षेत्रन और दृष्टियन को कवर करत है इनमें से कुछ प्रमुख सैचदिक विषयन की सूची इस प्रकार है। कि गणित में अंकगणित, रेखागणित त्रिकोण गणित संख की आई आदि। भौतिकी में गतिज ऊर्जा, गुरुत्व आकर्षण, विद्युत ऊर्जा अलग अलग है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र समाज की संरचना आदि के बारे में बतात है। मनोविज्ञान मानव के मानसिक रोगन को दूर करत है इसके बारे में पता लगत है। कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, भाषा और साहित्य, कला और शिल्प, धर्मशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, नर्सिंग, कृषि विज्ञान, विज्ञान, जर्नलिज्म विप्रद। फैशन डिजाइनिंग, वकील विधि, शिक्षा शास्त्र आदि। शकसधिक विषयन के माध्यम से कोई भी छात्र विभिन्न क्षेत्रन में गहरी समझ और ज्ञान प्राप्त कर सकत है।